Inzi laino ichuonyi chikatumia kutenge chinsanzo chika njikuse ndisote chiku twala kwa mtipa nochalala pa- pangika lichesanzo enge chiku chi- chiku twalisote chiku yeika ningo chikulipanga koo inzi laino chiunchi chikatumio kuku tengele ichi sanzo chika njiku kuse ndiso tenge chikulipanga ningoo vizuri